المشروب المفضل هو الشاي, وطريقة التحضير, نضع الماء وشاي أكياس أو ورق, سكر إختياري, حليب إختياري, ثانياً, نقوم بغلي الماء في وعاء, بعد الغليان نضيف الشاي ونتركه لمدة ثلاث دقائق, ثالثاً إذا تحب السكر ممكن إضافته على حسب ذوقك, ويمكنك إضافة الحليب, ونصب الشاي في الكوب, ونستمتع بمذاقه.